اجيب مصباح جديد و اجيب سلم اتاكد ان أنا فاصله الكهرباء و الزارار اللي بيشتغل منه المصباح و كدا و أبدا بفك المصباح القديم <hesitation> وأركب المصباح الجديد و بعد كدا أبدا افتح النور لتأكد ان الجديد اشتغل.